Este bá muo gié tsá noh úh ñi aum pues lá jei doh jó maig tsá tó áh-áh caum níh noh áh búh máh joh tsái joh niun tsa noh báh ain chá déh tsá aum-aum réh joh niu tsá chái joh bá ain gi tsá déh tsá áh úh ñi aum-aum ní cóh jéi fáh tsáh nii yiá aum jóh oh gi níu tsáh chái buh máh, coh có-có-có caum joh no oh joh niu tsá tó shiu tsá ajo tó shíu tsá ñih caih shiu tsáh cá ái múh caíg shiu tsá báh-báh ain úh ñi aaum cóh úh ñi aum réh áh já oh niu tsá muo tsáh có aum réh lai gi oh bá muo tsáh cóh aum chiu jóh báh úh ñi aum, úh ñi aum yiu. Jo-jo noh zóh tsáh múhh zóh tsáh noh úh yia tsáh múhh joh zóh tsá múhh joh muoo tsá noh niu tsá chaíh búh máh dóh joh áh muh do jo óh niu shiu tsá có taum ajo noh diente chá ajo. Joh jo naum caig tsá la joh muo tsá úh ñi aum yiuh báh ain gi tsá también noh ká aih gi tau úh ñi aum noh <hesitation> toi tsá úh ñi aum záh caú. Jóh noh fáh tsáh sá cáu fá tsá nih yía muo gá lá choin jóh niu tsá záh cau chai-chai búh máh dóh joh noh muo tsá úh ñi aum zá cau caih shiu tsá ñih, caih shiu tsá aum caih shiu tsá óh gie tsá la joh áh jáh jóh laig gi oh báh áh có úh ñi aum yíu noh joh también báh ain tsáh có áh-áh muh yiu joh noh tóh tsáh ní yíah jóh ain tsá cá tain lai la ba muo gá kóh jóh óh gi ui tsáh lóh áh-áh co do ui tsá jo yiá tsáh joh niu tsá chai buh máh jo oh có-có aum chiu cóh éh tain shiu tsá mühh dos dientes de ajo joh noh también jo uh ñi aum joh laih muo yoi joh.